Amin'ny fianakavinako akato zany a de karazagna fizakana roy ampesana, misy betsimisaraka antatsimo a de misy a betsileo, de roy karazagny ze samy mampiasa ananjy, mampiasa anle fizakàna.